Pues ti'i bi'i dunmas okyanyë yë xëjk xo'ox, xëjk xodotyë, në ko'o este muk xëjk muk xoxëp kodun myoj wit'sëp myt je'e bi'i në ko'o dun yajxon të kyëy myt jedun mëbë y jadunt's bi'i maceite kudëmëp mëd cebolla jadunt's dun muyaj kujëdëtëp y nëkoyë dun yëbejkënë manytë jedun nëwi'it'snëp y jadunt's myaj mëkayëp an kakyë mëdë mëd queso, okyänyë bi'i ka'ay jedun.